<hesitation> Anamboarana desera mahasalama kokoa ndreka nefany an sy mampiova tsirony an, a tsaratsara kokoa zany iny an, rehefa hihinana ananjy anô, zay vao alainao ampotony iny karanzany mokony zany aminay akany raha ohatra anao efa te hihinana zegny vao malaka, fa raha vao ohatra zany iny alainao aloha de lasa miova tsirony de reva hihinana mi zany anao zegny anao vao malaka ananjy.